<noise> ooo nungeme shi folee malee ti shit yin shika, nungemeng namin she mii ɗeɓle ye nuŋ taghe mii, mii ɗeɓlee ye lan shimi, min di lawele nuŋ tuli mi yo, mi tulli nuŋ tuli ti nunghi. Nungeme shi nyonghem loo laka shii min maa ɓoo, ni pili nungeme tini ɗeɓle jungnung kani folem, ɓan yo in wi malee ti shit. Nungeme shi nyoghenm loo la wee yinshika, shi ma nigoo mi min wina min uri loo laa nee nuŋ ka mii nee, mi pilin nungeme kwee ɓan kpare. Mii pilin nungeme kwee ɓan ɗeɓle ye nunka yo min uri ko loo la jware, mii ɗeɓle yee ɓolak da diɗii min ɗeɓle ɓolak da di taa nungeme kan uu, <noise> mi eree bee tii ɗingan wunele loo nami tii nyongkle liɓe diɗii, nungeme shi yam shii wee yin shi kanan nyonghe loɓo, nan shi nyonghe loɓo, kong in da ɓalle nan shi fole ɓo nuŋ nyonghe shit, ɓong shi gbomle fuu lee yelka, yo ni mang ye she- sheni, ni mangye yimangni in da ɓalla nin pilin nungeme nin ɗeɓle ye nuŋ ɓanin yongle loo ye yimanghni, nin nyongle yelka ɓeni yoo, nin nyongle loo yelka yoo nin uri laka ɗore ka dabanung nin shi ɗan nyaa ni ɓatini tatini, gbomle ɓani gbomle fuu ni. <noise>